In akhtaboti, amana ishi amana ishi, jittatani koni inger jondoia, jondo khalsa, edigon تمنية edig koni, magn dawe kon koni, mali kon ken nei yani <hesitation> awo amanin tol <hesitation> tawo malika nei, in magn tani logo, wida in akhtaboti, shabin shabini bahara tagni, nafa gon geni nafa gon geni, minga kabi? Agisi kabi, in baharin tol agisi kabi, bas ayin irbirili yani.